اجازتي المفضلة في الربيع ، في الربيع نستمتع بها علاش ، على خاطر نمشي المناطق الطبيعية ، مناطق خلابة ، نحب نستمتع بالطبيعة ، ورود الربيع ، طاقة الربيع ، وجمال الربيع ، فالاجازة تكون عندي أنا العطلة معناها في الربيع ، ياسر مزيانة علخر ، خاطر تخليني نتصل بالطبيعة بطريقة مزيانة برشا.